Kiva io dia maro be si fihetsika ataon'io reva aneho fitiavana amin'ny tompony izy. Fa tegna ahafantaran'olona an'io aminy ankapobeny zany dia reva mahita any tompony igny izy dia misefosefo be dia mileladelatran'ny tompony akeo.